Simunii ak in huji midaaas. simunii wolin haasoatiai, muhimu isan gudion wolin haasoatiai. inama siimu wot daati inama gagarbaya jir, inama dado bayaa gagarjir tatae wolin ihasoai. Aminen hali wol bareten duum aminen simu amtananinii akum TV won wolba kasum dagarta ,won baya won dunia kan endeleet yoye hindagartai, amo muhimu isan wolin dubeno inama gagarbaya jir wolin dubeno